Zaho aloha la benoky mandeha amy tomobiliko manokana satria amin'igny zao tsy misy manelingelina. Tsisy manakotaba anakay, tsisy mamipitsy anakahy, la m- la miadana sao ao. Araky afaky mandeha amy ze tiako homba any.